باش نختار بالطبيعة <noise> <hesitation> عمر الخمسة وعشرين؛ لأنه هو -عمر- زهرة العمر <noise> ويكون الإنسان يعني ناظج في الفترة هاذيا، هو يكون بين البينين يعني الإنسان مازال شباب، ومهمته يعني بفهم الحياة، وبدأ يستوعب قوانين الحياة، يعنى مشو صغير ومشو كبير <laughs> يعنى هذيك أعز عمر عمر الخمسة وعشرين.